والله بالنسبة لي أكبر مشكلة في العالم هو التغييرات المناخية يعني الأرض بتتعرض لحرارة مرتفعة وهذا التغيير بتأثر فينا وبتأثر في البيئة وفي الزراعة وفي الأنهار والمحيطات وكمان في الحياة البرية يعني التغير المناخي أكبر التحديات اللي إحنا لازم نعالجها ونواجهها بشكل جماعي.